Animalitu'i syentitzäjkyajpa tristeza, por ejemplo tumä kasyi matä ajka'e pues ta ta ka'tyo'pa y entristetzäjkyajpa eyata'mpä, y por ejemplo tuwi'i cuando nyä'ijtyaju je tyuwi'une' tambien syentitzäjkyajpa dolor, este aunque sea nimalito pe nyä'ijtyajpa dolor y este por ejemplo mam cuando conejito't ajka'pa eyata'mpä como nta'p ku'tyajtyo'pa, triste'ajyajpa y syetitzäjkyajpa que tyäwä que manhyaju'ap.